أنا نظن بلي الأطفال على <hesitation> حسب على حسب هي على كل حال على واه كل واحد ومتقدرش تقدر تعطيها بمقياس دوكا لو كان جات دوله مثال في الإستعمار قبل كانت الناس في الإستعمار في الجوع راح تكون أكيد الشباب تاع ذركا هو أكثر سعاده هي على كل حال بالتقريب مع العموم تاع الجيل تاع دروك الأطفال سعداء أكثر من الجيل تاع قبل، أما مثال لوكان تجي تشوف غزه ماهيش كذلك غزة كانت أحسن.